أنا أفضل الموسيقى العصرية يعني أنا أحب الموسيقى العصرية عن الكلاسيكية أنها يعني تعكس العصر الحالي يعني ومشاعرنا <hesitation> اللي نعيشها حاليا أحس أن الموسيقى الكلاسيكية حلوة بس أوقات معينة يعني مو مو لكل الوجت اما العصرية يعني بتناسب كل وقت يعني وأنا حزينة أنا فرحانة.